Kuli nu ugali wadona, ungali vimunu, kulinisyinu sio mumana sikongelekera. Alafu kulinimboka wisa utereke imboka, ulalunga amafuuta wala nyanaya, utereka twimboka wisopa ikitunguru pakyanya, wisopa numwinyo, ijwa nonu sana, kwasababu wirya juve mumanu umo kulinisyinu sikwingira, wuna aka kama mumana ukaja damu mumana uwona akaji kongerekera, kwahiyo ndomana twatwinokwa sana. Alafu pia na ugale wasingamba, <noise> ugale wasingamba uliningusu sana kwasababu, <noise> wuterike isingamba, <noise> wanzize nasyalaki, <noise> wisanga, <noise> wirya. Wula ulininguswa akangi kulinisyinu sikongelela mumana, alafu kulinukala akange, uwa- uwandosa, wihanza nisyalaki, nauwene wononu sana kangi uliningusu mumana. Alafu ulinisimu sikongelela mumana, ungalye pamie puvusiku isimu kauliningusu sana. Ndomana twatwinokwa sana ugale uwa.